Bea a abͻdze afɛɛfɛw etwa ehyia na mebɛpɛ dɛ mebɛtsena sen dɛ mebɛtsena ahͻho bea bi a woesiesie hͻ hyɛpɛɛ osiandɛ bea abͻdze afɛɛfɛw etwa ehyia no, ͻboa wo ma itum ema w'adwen no gye n'ahom yie. Itum nya akwanya dɛ ebɛma w'adwen etum w'agye n'ahom yie na ehyɛ ase dɛ erusua adze a, ͻno dze wͻnnka koraa.